Laka̱n tan hwol tuk’u, <noise> ilgwe a laka̱n ten lawol tuk ka̱ dam ti gini yek degwe depawo tuna wulti ko gemti nya a kum tam ti kume ana wulti ko ga̱ gem ti nya a ma̱sa̱n na̱ ilgwe depawo a lili mbatla wu ilgwe de pawo a da batla’u a ma̱ sa̱ni na̱ nali ko gwe a na wulti wu ko go a da̱li i ga hwula̱n a laka̱n ten ga̱tla a lakan ten kum ti tamti gwedepawo bani ka wulti kowu go hal mal gon a ga̱bemiba kum ilgwe depawo ta̱na dlam ti wu so, sabo na̱ komi wo kami hankali a kum ta̱mti gwasi kumtitimti ka̱ la̱ki yek hal sa ga̱ be mba kumi so kum ti tim ti ka̱ degwe dapawo hal yilka a ga̱ be ni bi ba yisiso bi bayise wai ta̱ ga̱ beyi so ten ko gwe depawo ani ma wulti wu namo a da̱nkwawe ko, amini gwe kan ani, anamo suk malgon yek laade hal a bala̱n ga̱ba̱ malami ba̱ ba kum ilgwe depawo sa̱ nima dla tiwu so, ilgwe depawo a laka̱n ten hwol tuki ta̱ ta da̱n na zhila a milji litedi a sa̱ dam ma lan ni. Sa̱ dammala̱n wugo a ge na gemti gini gasa̱l hwini illa̱n na̱kge amo gasal amo ana gem ti gwa ilan nak ge go ni ka̱n a pi, a kum tamti a kune pawo sa̱ nima gemti gi wu a dan na̱ zhalla a danga tamti gini ni go ami kan halwai malgon ɓa̱ ɓe de ana yekkan hal wai sa ba geman de <hesitation> gasa̱l ta mbokisi an ten ilgon ilgwe depawo ayiside so ba sa yisisow a ililakan ten hwol tuki a wule cina na̱ cina gwasi yek wai de hal amago a din yide ilgon, adinyide ilgan hal ma̱l gon ɓa̱ go yisti ka̱ dho gini ko malgon ba go histi malan ni amma go cina cinago tukali ago yisti mal ma̱jon ama na̱nige go ama go sa̱ ɓa go yisti malan ni yek a yisi kumi de yek laki a kum tamti a yen go nati wo pa̱l ilgon nalti ke ilgn nalti anide ilgon sago da malgon a dam malan de ta̱s gemin so daba ɓo yis ilgwe depawo ana pal tiwo so go malgon a geman so nalti gwe a nalwu yek lakide hal hal asa man gemtigina to kume ana dlamti suk milba la̱n ju tot a̱ hwula ni da, to a na dlamti suk milju. A kum tim ti a amo ma̱n lamti jetit suk milba̱ la̱n ka̱n <noise> kume depawo a jeti suk mil ba̱ lan sowu tami bi so kume a ni ma jetit suk mil ba̱la̱n a kum tam ti i e a kumtam ti kunde a nima jetit suk mil ba̱la̱n, a kum tam ti laka̱n tan hwol tuki a laka̱n ten lag ti ma̱sa̱n ten ilgwe depawo badam tide a ba̱la̱n chogawu to jetit gwe ana jetit suk mil ba̱la̱n wu go a kamika a kum tamti a ma̱sa̱n na̱ byas wul a ma̱sa̱n na̱ byas wul a ma̱sa̱n na̱ lilti mbatla a ma̱sa̱n na̱ ilgwe depawo hal a bala̱n chogo de a da̱mide illu kap a ma̱san na̱naly a kum tamti jetit suk mil ba̱la̱n tami bi i e ma̱li gon wo i yisi ta̱miso amma amo nkde ni lah hwulan go tami bi i o yel laki akum tam ti jetit suk mil ba̱la̱n akum tanti ta̱ milji na gemtigini aka tamti tin na ga̱ ɓa̱ suk kos gini ga̱ ba̱ gwe de pawo tayis, tayis ungwe depawo ana la̱ti’u amago a yis lugwe ta̱na la̱t’u lu gwe talak ana wo <hesitation> ayi atiman ta̱yis lugwe depa wo a lak cinau toh laka̱ ten kum ti ta̱mti. Ilgwe laka̱n ten kum ti ta̱m tigo denam go yek degwe depawo ta mba lubi ga̱ na̱n asa̱ whi de lubi ga̱ na̱n ma̱n lubi ma̱n lubi ga̱ na̱n woo sa̱ ni ma kumti tamti a la̱ka̱n ta kumti tamti a tull lubi wugo na̱ whol tuk ka̱n a sa̱n kamani, ilgo a tuli whol tuki laka̱n ten whol tuki a tul a dannika̱ wugo ma̱n danika sa̱ lil ba̱tla na̱ whol tuki to ka̱ lika̱n a mbi ndlti gawhula̱n ama go a kum tamti gwedepawo bate lu bi wu, a kum tamti gwedepawo amau ba ku nda̱ lti sut lubi mi ndliti sut lubi ka̱ de yeke kume depawo a su lubi wugo sa kama̱n na̱ whol tuki, na̱ whol tuk made a ma̱paki na̱ whl tuki na̱ whol tula to a to gini na̱ gwe depa de na̱ who tuk wo nu ka̱n ba yili na̱ whol tuki, milji yilkeniji na̱k de sa̱ yisin de ma̱n lamit ka̱ de amiwu siman milji gajini asa̱ da̱ na̱ jetiti nu ka̱m ma danga jetiti suk si siyisidelama ma̱n la̱mti jetit ka̱n yek laki ama̱ pita jetitga̱ naa̱ suk si baka yiside amo de ana kan a nisiso pamma

Sik ni nya dam iligwe depa a pa̱li sigo na̱k gure depawo <hesitation> ba zi <hesitation> kol ga̱ koli gili suk si go yeka̱n a pali suk mankoli gini jetit gwe ba pali swe <hesitation> gasa̱l gwe zi gasil giwu yekan ba pali suk man koli jiju kwali gwe zi abagiwa nak gwe de pawo a jeti suk wo nu ka̱n ba jeti suk <hesitation> manke li gini, manko liyimago nik nigege yisi sa̱ na yenti grin depa a tul wu go na̱ jefit kam sad ani sa yisi de amo min lamti jetit kan sa̱yisi jefit lakan tan hwol tuki ne jetit go lakan ten hwol tuki yek laki a sa yen na lubin wuga nda na jetiti, mulwe ɗepaure sa̱ nide yellan jetitji jo sa̱ na yenfi gini a ni sut tan jan gtu go sa da̱ na̱ gaban ɗan a ho ba̱a̱ da yallan si mago sa̱ kam tamti han kwisi da n iwi nagwe de pawo a kum tamtiwu nag we depawo kwi da ni wu nu ka̱n siman kwisi danii wina̱k gweɗe pawo a kum tam tiwo, nak gwe kwi danni wo, nu kan am ma go kwi dana wi yek laki, jetit lakini a kum tamfi na̱ gwe ɗepaawo a kun tammfi wulfi kowu nu kan a kum timti jefit Na̱ gwe a kumti da a wulka a kami bas wul kau, nuka̱n jetit u may a baal ma jetit wu akai bais dam ti ka, kune anima bas damti wu to ana jetit go a kami ka, ana jetit ba ma̱ sa̱n wul wanti kume ɗepawo a li ti batl go ba masani ka sob oni jefit wu, batl lili wu da ka̱ da na̱ jefit gwwe ɗepo. wo at tas lilti batl wuka a hwul tuk ka̱ pali lakkan ten kuwti timti wul wati gwe depawo asa lakan te hwo- tuki akrm tam ti gwaisi i e a kumtamti gwasi nal gwedepawo miligon de <hesitation> kumti timti gini yek de hwu lak tigiten hwal tuki.